Yimɓe jooni e ɓuri jahaale to ɗum raari naane ko saali, haa anda kam yimɓe ngaɗa ka jahaleeji ni, gañ yaadu no sanndu, kadi itto ummoto ɗaa njaha, a annda iri ɓe yimɓe tawoyta, yooɗi dañjas ɗuuɗ ɗum.